اللغة لي كنت كنتمى أنني نتحدث بها هي اللغة الإسبانية حيت لغة جميلة جدا أو ممتعة كتعجبني أو حتا عندها أفاق زوينة أو كينين بزاف تالدوال كيتحدتو بها فأمريكا اللاتينية أو فإسبانيا أو فالبرتغال أو هاد الدوال يمكن أنك دير فيهوم مستقبل زوين أويمكن أنك تواصل مع الناس ديلها بكل سهولة